أفضل إمتلاك طاهي شخصي لأنه الأكل الصحي واللذيذ يأخذ وجت وجهد كبير والتحضير، لو عندي شيف يطبخ لي وجبات متوازنة على ذوجي بأوفر علي الوجت وأعيش حياة صحية أكثر، السائق الشخصي حلو بس الحين مع التكنولوجيا والتوصيل ما أحس إني أحتاج له بنفس الجدر.